كيف يمكنك تغيير إطار السيارة أو الدراجة؟ أول شي، تأكد من أن السيارة أو الدراجة ثابتة وتوقف في مكان آمن، ثم ترفعها باستخدام الجاك إذا كانت سيارة. ثاني شي، تشيل البراغي أو المسامير اللي تثبت العجل بمفتاح العجلة، وتبدل العجل التالف بالعجل الجديد. وأخيراً، تشد البراغي زين، وتأكد من أن العجل مركب بشكل صحيح، وبعدها تنزل السيارة أو الدراجة وتفحص العجل قبل السواقة.